Rǝ lǝ̌ kpǝŋ rǝ sa wǝǝ, wǝnyaŋkpakpǝ wǝ teeri ɖo anyaŋ yóo ru okurui rǝ lǝ̌ kpǝŋ rǝ rǝǝnɨ; Wǝ́ mǝŋ ye yee acɛŋcʊma wǝ́ ya nya sɩka wɔ, wǝ́ o lo ko wǝraakpǝ o ko fuu nyaŋrǝ wǝ́ lo fuu yaŋrǝ lö nuŋ rɛɛwǝ ŋ fuu ɓ ku lǝ̈. Mǝŋ lö nuŋ lee re wɔ lä ŋkpɛ o fuu. Wǝ́ mǝŋ nyaa nya nɨ fuu wɔɔ, gbɨwe pǝ la kala pǝ lǝ tɨnɨ o lóo koru o ko fuu kpǝ nɨ fɨ nɨ pe kpii wǝ́ otuiye yǝ ŋkpɛ yóo ru okurui rǝ lǎ sa ŋpaŋpa rɛɛwǝ o lo ko kuŋ teela ŋ kala lǝ̈ a laa nya wǝǝ onuŋ ŋlǝ̈ ǝ ŋ pǝ fǝ wutukpǝ lǝ o po koonu. Asɛ oturu nya cɛkɛlɛ ekeeri rǝ awɛ kɨ ŋ nya fɛɛ ŋ kala tuwe ŋ koonu lǝ̈. Vǝ́ la kala lo koonulǝ̈ oturu nɨ mɨ lë pipǝ nɨ ŋkpɛ nyǝ fɨ nye kpii rǝ cɛŋwǝ. Wǝ́ ɖɛɛwǝ kʊraa pǝ lǝ́ǝ pǝ mɨ. o ɛ enyikpɛɛlɩpǝ sa lo otui sa pǝ lóo ru mǝ yǝ rǝ pǝlewe pǝ ŋ pǝ oturu le yǝ fɨ yo yóo fuu le ŋ kpii kperikperi. Otuiye pǝ lǝ́ǝ pǝmǝ wǝǝ, arɛɛ yóo ru okurui, arɛɛ yǝ ŋ ru okuruyǝ oturu lŋle yo fuu ya ye kpii rɛɛwǝ nyaŋrǝ mǝŋ e le yee acʊma wǝ́ a la nya sɩka wǝǝ, o lóo fuu nyaŋrǝwe o ku lë le, ko fuu o ku lǝ̈ tǝ ŋwǝ ŋkpɛ mǝ lä paanʊpǝ ɖo lä ŋkpɛ a la caa e tini rǝ oturu ya yóo toŋ awɛ kperikperi.